saña kuu ñaa ñaku quesu katyee ña nta tasa ña kuaa ntexikui xintiki hani nteka kura sana so ko kosini ntityi sa´nanityi ta kò´o koñaka santiu ñuu ntiu niriso só sa´ña a´su nte xikui tixuka nte xikuira sa ntaaku tata´n a tata´n tyina nuu a nahua ni ra sa sa ntua santu yu´a niriso sa´ña tayasi yoa ninta ta sa kee a nùù ixta kee a nùù ñaa nùù xente ntíaa nu ñaka hua kee a yasi yasi yoni riso sa´ña sani ña va´a hua nityi ta nte ntexikui xintiki huani ko kontua ña´ntua kee nuani sa sa kuu ta kase só santa sanantua su ta ntiki ntiñuu kase ni tyi sa kò´o vantua kasiyo a niriso sa´ña sa ntasana kuuniaa ni